Për me bo sos t’kërrit osht e thjeshtë edhe pse unë nuk jom shum’ e njoftun me kta. Duhet me shtu- me nxe vajin në ni temperaturë mesatare t’nalt. Masanena e shton kepën, kadal kadale domaten, speca n’forme t’zileve, edhe kaniher nëse don me shtu karrotë ose mëlmesa tjera.